Ore sia ore mo wuntingi paspor, ore to wata to pandungu wu lumompu, pandungu sumengko su banuan tow, su negaran tow, te musi mamake paspor. Tera si paspor tera wali wi mutali tede te sua, su wanua ore wi tera sie paspor. Des ore pandung lumompu mung sayo, sumengko te mungsi'i mangurus paspor, tera mangurus paspor tera suwa'ne lumompu, karna ore su lumompu one fafa nguntow apa te na'a apa, <hesitation> kun bahasa keren te dokumen tie. Musti one te'e makoto mekeng kita <hesitation> tumpang suapa wu one paspor mayuma ore lumompu. <hesitation> ore skarang ore ento ngonto kon apa to oras ti'i nga rakel tu to mangurus paspor, karna pandung mangase ore mngase lumompu tera kat ka karakupan to ilegal te mangurus paspor wa kuto lumompu legal. Ore tera pangule mangase su, suapa kite tumpang te to wo ore mamiho paspor